أنا أشوف إن الفيل يمثل شخصيتي، الفيلة حيوانات حكيمة وهادئة ولها روابط جوية مع العائلة، أنا كمان أؤمن بأهمية العائلة والأصدجاء، وأحب أكون دايمًا موجود لدعمهم، بالإضافة لذلك، الفيل يظهر الجوة والحنان في نفس الوجت، وهذا يعكس جانب من جوانبي.